Ny akamaroan'ny akanjo de tatera-drano satria lamba tsotra ohatra oe azo avy amin'ny landy hazo no nanaovana azy. Fa misy kosa ny akanjo tsy tatera-drano satria natao mihitsy izy ho aro orana ary ny akora nanamboarana azy a de efa natokana ho amin'izany.